сәлем достар сіздермен бірге айнель әмірхан және менің подкастым ой детокс
бүгінде ел болып әлем болып карантинде отырғанымызға екі айға жуықтап қалды
бұл менің карантин жағдайында жазып отырған алғашқы эпизодым
және оны білім алу саласына арнағым келіп отыр
себебі осындай жағдай білім деңгейін де арттыруға керемет мүмкіндік деп жатады
менің бүгінгі қонағым шетелде білім алу ағылшын тілін жеңіл үйрену жолдарын насихаттап жүрген болашақ бағдарламасының түлегі пиар саласының маманы блогер ернар қуанышев
ернар сәлем қалың қалай
карантинде не істеп жатырсың жалпы көңіл күйіңе қазіргі төтенше жағдай әсер етіп жатыр ма
ыыы сәлем айнель
ііі халім жақсы
карантиндегі көңіл күйіміз ііі жақсы бір қалыпты үйрендік карантинге
карантинде сол кітап оқыватырмын
ы өзімнің жеке проектіммен жұмыс жасап жатырмын ыыы
алға карантин біткен соң не істеймін деген жоспарлар құрып жатырмын
сондай бағытта өз өзіме өзіме және өзімнің отбасыма арнап жатырмын
ернар сен талай адамға арман болған болашақ бағдарламасының түлегісің
қай жылы бітірдің қандай мамандықты бітірдің қайда оқыдың осы жайлы айтып берсең
екі мың он алты екі мың он тоғызыншы жылдары аралығында ыыы болашақ бағдарламасының арқасында магистратурада оқыдым ыыы
америкада калифорния штатында лос анжелес деген қаласында ыыы оңтүстік калифорния университетінде ммм стратегиялық пиар мамандығы бойынша магистратура бітірдім
болашақ бағдарламасының арқасында
болашақ бағдарламасы жайлы қандай да бір ақпарат табу үшін интернетті ақтардым сонда сайтында екі мың он үшінші жылғы мәліметке көзім түсті
жалпы тоқсан үшінші жылдан бері бұл бағдарламаны он бір мыңға жуық студент аяқтады дейді
жалпы осы бағдарламаның түлегі ретінде оның барлық процессінен өткен адам ретінде бағдарламаның тиімділігін қалай бағалайсың
шамамен қазіргі есеп бойынша менде де бір оқығанымда он екі он үш мыңдай ііі түлек бар бағдарлама арқасында ііі
бакалавр магистратура және докторантура
онымен қоса тәжірибе ііі тәжірибе алмасып келген
ііі болашақ бағдарламасы і негізі ііі өте тиімді бағдарламалардың бірі деп ойлаймын
ііі біздің елде жасалған ең ііі былайша айтқанда бренді ғой
ііі және де ең сәтті шыққан бағдарламалардың бірі деп ойлаймын
себебі бұл ііі жаңағы өзім айтып отырғандай он екі мың он үш мың қазақ жастарына ііі
білім алуға әлемнің үздік унтверситеттерінен білім алуға ііі билет бергендей мүмкіндік бергендей болып көрінеді
себебі бағдарламаның ы басты мақсаты жастарды шетелде оқытып олардың алған жинаған білім тәжірибелерін елдегі елге алып келіп елге қызмет жасау
десек те бар ғой қоғамда бір алып қашпа әңгіме көп те
мысалы болашақпен оқып келген студенттер біріншіден көбісі қайтқысы келмейді деп жатады
екіншіден қайтып келгенімен анау мынау жұмысқа келісе бермейді
қымбат бірден і үлкен позицияда қызметтерді отырғысы сондай қызметтерге барғысы келеді деп жатады
жалпы сенің болашақты бітіріп келгеннен кейін елге келгеннен кейінгі сенің ііі қоғамнан жалпы мемлекеттен күткен қандай да бір і жағдайларың болды ма
жалпы бұл бүкіл болашақ бағдарламасы бойынша ыыы оқып келген студенттердің басынан өтеді деп ойлаймын
себебі бітіріп келгеннен кейін не істеймін деген сұрақты әрбір адам өзіне қояды
мен бұл сұраққа кішкене сол жақта оқып жүргенде ы дайындала бастадым ы
ы саясат нұрбек дейтін біздің ағамыз бар үлкен ыыы болашақ бағдарламасының бір уақыттары директоры болған ыыы жетекшісі
сол кісінің айтуы бойынша бір ііі көпке сеніп қажеті жоқ келгеннен кейін і кіші позициядан бастап қайтадан жұмыс жасауға тура келеді
сондықтан мына оқып келген білімдеріңізді і қызмет бабында бірден жоғары позицияға барамыз деп ойламаңыздар
кішкентай кішкентай позиция ана төмендегіні бастап специалист жаңағы ыыы ведущий специалист деп айтады ғой орысша айтқанда
сол бастап баспалдақ бойынша жоғарыға көтерілуге сондай стратегия құрыңдар деген ақыл берген бізге
біз ыыы сондай ақыл берген оның талай видеолары да бар ютубта
мен өз өзім іштей дайындалдым
ештеңе күткен жоқпын ең бастысы өзіме сендім бұл жолы да
ыыы студенттердің енді келіп әркімнің ол жақта қалғысы келетін де студенттер бар жасырмаймын
бірақ менің басты мақсатым енді мемлекет маған ы қаржы құйып мемлекет мені оқытып отырса сол і білген түйгенімді елге алып келіп жұмыс жасау мендегі бір ыыы адамгершілік парыз ретінде есептедім
парақшаңа инстаграмдағы жазылғанмын екеуміз енді онлайн доспыз инстаграмда
сенің соңғы уақытта байқап жүргенім ағылшын тілі жайлы шетелде білім алу жайлы көбірек жазасың иә
ал бізде енді қанша дегенмен үштілді мемлекетпіз деп жатамыз
ағылшын тілін білетін жастардың оқушылардың саны артып артып жатыр деп жатамыз
десек те ағылшын тіліне ыыы аса мән беріле бермейтін сияқты иә жастардың тарапынан
мүмкін мен қателесетін шығармын бұл салада ы қандай да бір зерттеу жасамағаннан кейін оқымағаннан кейін
жалпы ағылшын тілі бүгінде қажет тіл ме
өзімнің басымнан өткен тәжірибе бойынша айтсам ағылшын тілін оқыдым ол студент кезімнен бастап
кәдімгідей қолға алып соны бір мақсат қылып алдым і үшінші курстың басынан бастап қателеспесем
ііі сондағы басты мақсатым ііі басты өзім басымдағы идея мынандай болды
егер мен ағылшын тілін білмесем мен болашақта нарықта жұмыссыз қаламын деген
ііі сол ой менде бір кішкене қорқыныш тудырды ма ағылшын тіліне жылдам кірісуге бір итермелеп себепші болды
бірақ қазір ыыы енді қазір қоғам кішкене өзгеріп жатыр
ағылшын тілі ағылшын тілінде еркін сөйлейтін адамдардың саны артып жатырғаны мені өте қуантады
ііі себебі әсіресе мына жастар мектеп бітіріватырған екі мыңыншы жылдан бері қарай ыыы жастар екі мыңыншы жылы дүниеге келіп одан бері қарай
жастар олар ағылшын тілінде еркін сөйлеу ағылшын тілінде сөйлеу олар үшін бір ы барьер емес олар үшін бір қорқыныш та емес
ііі себебі өзімнің туған інімнен көремін ол қазір ортада ағылшын тілінде еркін сөйлей алады
ііі сүлеймен демирель атындағы университетте сабағын ағылшынша оқиды
бірақ ыыы дегенмен де дей тұра біздің қоғамда ағылшын тілі әлі проблема болып жатырған адамдардың саны көп ағылшын тілін әлі проблема деп көретіндер
себебі ыыы ол тілді оқуға қорқады немесе басқа да стереотиптер бар
ііі менің басты идеям өзім блогымда жазып жүрген ііі ағылшын тілін біз сізге тек қана жұмыс емес
ағылшын тілі бір әлемнің есігін ашатын тіл ретінде қараңыз деген ұстаным философия
себебі бұл тілдің арқасында сіз барып білім ала аласыз
бұл тілдің арқасында саяхаттауға болады жан жаққа
енді ағылшын тіліне ағылшын тілін оқыған адамның ыыы кругозоры орысша айтқанда көңіл көңіл көкжиегі ы артады деп кеңейеді деп ойлаймын
ы мысалы мен де ағылшын тілін өте кеш үйрене бастаған адамдардың қатарындамын сегіз жыл бұрын ғана ден қойдым
оның алдында мектепте университетте оқымаған болсам мысалы сен де ересек болғанда студент кезімде оқи бастадым дейсің
мысалы сен айтып отырған жаңағы шетелге бару білім алу ол көптеген біздің отандастарымыз үшін і қажет емес дүние сияқты да
өйткені өмір сүру сапасы кішкене төмендеу
және бізде андай ауқымды ойлау машығы жоқ қой бізде
ой мен әзірге шетелге барады дейсің бе тұрады дейсің бе деген сияқты бір ойлар болатын сияқты
қалай күресуге болады сенің пікіріңше
қызық айтайын сізге мен мысалы ағылшын тілін ііі мектеп кезінде оқығанда мен әлі күнге дейін есімде бар мектеп кезінде оқығанда мен ағылшын тілін үш деген баға алатынмын
бірақ ыыы бұл ол яғни ағылшын тілінен үш деген шыққан баға мен үшін бір ііі алда тұрған барьері де болған жоқ
жай ғана мендегі мақсат сол тілді үйрену сол тілде еркін сөйлеу
сол тілде ііі қалай айтсам екен сол тілде білім алу болды да
ыыы былай қарап тұрсаңыз қарапайым бір тіл бірақ мен үшін шексіз мүмкіндіктер алып келді
мен ііі сол тілдің арқасында америкада білім алдым
ешкім өзім өзіме сенбегенмін басында мен болашаққа түскенде америкаға барамын дегенде өз өзіме сенбегенмін шынымды айтайын
былай қарап тұрсаң ыыы мен сол жаңағы басты блогымның әр адамның қолынан келеді
тіл ол тілді оқу үшін белгілі бір сіз вундеркинг гений немесе бір ііі қатты қалай айтсам екен ақылды адам болмау керексің
тіл деген ол қарапайым коммуникация құрал ол
сіз бізбен біз екеуміз қазақша сөйлесіп отырғандай ағылшын тілде ііі біз де ііі жаңағы ақпарат алмаса аламыз
ол қарапайым құрал оны белгілі бір стратегиясы бар оқитын нәтижелі
сол стратегиясын ұстап жүріп сөздерін жаттап ііі тілді ііі қалай айтсам і машықтандырып
практиковать етіп жүрсе ол ағылшын тілі міндетті түрде бір екі үш жылдың ішінде ііі жеткілікті өз өзінің ойын жеткізе алатын ыыы универде білім алатын деңгейіндегі үш жылдың өзі жеткілікті деп ойлаймын
нөлден бастаған жағдайдың өзінде
бір постымда жазған болатынмын ағылшын тілі ең басында ағылшын тілін оқып жүріп бастаған кезде бір ы фраза интернетте қатты ұнап қалды
деп жазылып тұр да яғни ағылшын тілі әлемнің әлемнің есігін ашатын кілт
сол сөз бір бір ерекше маған қалай еді шабыт берді деп ойлаймын сол сөздер
бірақ қызық да мысалы сен студент болғанға дейін білім алғың келгенімен ағылшын тілін оқымадың
ал студент кезіңде саған сонда біреуді кездестірдің бе ы білмеймін біреудің кітабын оқыдың ба
ештеңе де олай болған жоқ
басында жай қызығушылықпен болды осы көрейінші тілді оқып деп
қателеспесем полиглот ыыы деген не бар передача бар ютубта ыыы
дмитрий петров деген орыс кісі жүргізеді
сол он алты сабақтан тұрады английский ыыы
он алты сабақтан тұратын видеоның ең алғашқы соны қарап содан кейін жай ғана ағылшын тілінің басына қаңқасын салып берді де
менің былайша айтқанда біртүрлі маған бұл тіл оңай сияқты болып көрінді
содан кейін бастадым ыыы
ең басты түсінген нәрсем ең басты менің басымдағы бір инсайт немесе қалай еді жаңағы көзқарас бұл менің туған тілім емес мен бұны иделально білмеуім керекпін
бірақ саты саты бойынша ыыы үйренуге болатынын түсініп ешқандай қорқынышсыз келдім
қате сөйледім қате жаздым
ең басты өзіме деген ііі сылтау себеп ол менің туған тілім емес деп бастадым
бірақ уақыт өте келе ыыы жақсы нәтиже көрсете бастағасын бұл мені ары қарай шабыттандырды
ііі сосын жайлап айлсқа кірісе бастадым
айлсты алғаннан кейін уже ы шетелге оқуға деген бір желание болды андай құштарлығым ашылып болашақ туралы зерттей бастап болашаққа тапсырдым
неден бастадың қарапайым ы екеумізді тыңдап отырған ересек адамдар тіл үйренгісі келетін неден бастауы керек сонда
кандай кеңес берер едің
кеңес і егер ііі менің басымдағы мақсат бұл тілді бұл тілді үйрену болды
жаңағыдай толықтай үйреніп белгілі бір дәрежеде уже ііі мақсат қойдым
мысалы мен қазіргі енді оқуға кірісетін адамдарға айтатыным ағылшын тілін оқуға кіріссеңіз міндетті түрде мақсат қойыңыз
мысалы мақсат деген айлс тапсырамын немесе шетелдік компанияға жұмысқа тұрамын немесе барып магистратура оқимын докторантура оқимын деген сияқты
ең басты нәрсе сол мақсат деп ойлаймын
мақсат жай ғана бір жпс сияқты а точкасынан б точкасына бару үшін мысалы сіз қазір нөлде тұрсыз бірақ үш жылдан кейін сіз магистартураны бітіріп жатасыз немесе магистратураға түсіп жатасыз
сол мақсат болды басында оқимын деген
мен сені қазір тыңдап отырмын жалпы постарыңды да оқимын
сенің бір бойыңда ы оқуға деген қандай да бір құлшыныс бар сияқты
отанда болсын шетелде болсын әйтеуір оқу керек деген сияқты ол қандай құлшыныс
білмеймін оны енді түсіндіре алмаймын бір қатты құлшынысым болды
мен негізгі ең басты сол мақсатым шетелде америкада оқу болды ыыы
өзімнің мамандығымды қатты жақсы көрдім бе немесе бір басқа бір ііі тәжірибе алғым келді ме басқа бір ортада болғым келді ме сондай бір өмірімді өзгертетіндей бір ііі қатты құлшынысым болды
ол жаңа соны оқу ретінде о ыыы оқуға тапсыру ретінде көрдім
және де мамандығымды қатты жақсы көрген соң болар
ыыы пиар мамандығын бітірдім қазгу дан
бірақ маған әлі бір нәрсенің жетіспей тұрған сияқты болып тұрды яғни әлі бірдеңе оқығым келіп тұрды осы саланы әлі зерттегім келіп сондай бір ішімде не болды құлшыныс болды да
америкаға барып өкінбедім себебі пиардың негізі туған сол туған жері сол америка ғой американец дейді брендтерді бәріміз білеміз мысалы
әлемге әйгілі бренд сол именно міндет сол америкаға барамын деп оқу деген бір іште құлшыныс болды
лос анжелеске түскеннен кейін мен қатты қуандым себебі сол универде ыыы калифорнияда тұрғым келді сол универде оқығым келді
ііі және де ол жерде бір барып білім алудың өзі мен үшін бір мықты мақсат болды сол кезде
оған ол университетке дейін бір екі үш университеттен шақыру алған болатынмын бірақ әлі көңілім толмай жүрді
сол университетке түскеннен кейін қатты қуанып ы бірден құжаттарымды жинақтап ыыы ыыы тамыздың басында тамыздың сегізі күні ау деймін сол ы лос анжелеске келдім
ыыы сол жердегі қазақтармен танысып оқуға ыыы августың ыыы тамыз айының аяғында кірістік
оқу процесі негізі өте қызықты болды ол жерде себебі ы ол университет ы мемлекеттік емес жеке университет болып есептелді прайвет университет деп аталады ағылшын тілінде
бірақ ыыы бір қызығы ол жерде енді қалталы адамның балалары оқыды көбінесе
және де мен оқуға түсіп келгенде ыыы ең бірінші сабаққа кіргенде кішкене басында қорқыныш болды
себебі класта отырған адамдардың сексен тоқсан пайызы сол жергілікті американдықтар яғни
шетелден келген студенттердің саны аз болды
болды бірақ қытайдан келген студент болды
бірақ і көбісі дүйім көбісі ііі американецтер болды ішіндегі
басында өте қорқынышты болды бұлармен қалай тілдесемін
бірінші сабақтан бастап ыыы өздерінің бір ы ағылшын тілін түсінгеннен бөлек бұлар өздерінің іш і менталитет ііі деңгейінде тілді түсіну кішкене қиындау болды басында
бұлар не айтып тұр қандай ммм ыыы әзілдері қандай бұл біртүрлі бір әзілдеп сөйлеп тұрған сияқты ма немесе шын айтып тұр ма түсінбей соны
менталитет деңгейінде ы мәдениет деңгейінде басында қиын болды түсіну
бірақ бір бір екі айдан кейін үйрендім
мұғалімдермен танысып олардан ііі көмек сұрап жүрдім түсінбеген нәрселерімді сұрап
америкада ол жағынан ііі ешқандай бір проблема көрген жоқпын
себебі мұғалімдер әрдайым көмектесуге дайын болды
олар ыыы басында айтатын келгенде сен ііі егер бір сенде сұрақтар болса сабаққа қатысты біз сізге көмектесе аламыз
көмектесе алу деген яғни сізге баға қойып бермейміз бірақ і бағыт бағдар беріп сізге түсіндіреміз деп егер сіз түсінбей қалған
басында бір екі ай сондай бір үйрену кезеңі болды ііі
екі айдан кейін өзім толықтай үйреніп сабақтарға кірісіп ы тапсырып ы бірінші семестрдегі нәтижем нәтижелеріме алған бағаларыма өзім көңілім толды
енді сен біздің отандық қазақстандық университетте де оқыған адамсың шетелде де
жалпы бір үш айырмашылықты айтып бере аласың ба оларда қалай бізде қалай
ең бірінші айырмашылық ол жалпы негізі ііі пост кеңестік және азиат азия мемлекеттеріндегі оқу үрдісі мен батыс мемлекеттерінде оқу үрдісі екіге бөлінеді
мысалы батыста яғни сабақ студенттермен бірге жасалады да ал бізде және азия мемлекеттерінде қытайда жапонияда кореяда
ііі яғни сабақта лекцияда мұғалім оқиды мұғалімнің айтқанын барлығы тыңдайды ы және мұғалім тапсырмасын бәрі орындайды
америкада кішкене қызық өзгеше болатыны басында бір он сабақты он он бес минут мұғалім тақырыпты түсіндіреді
сосын студенттерге береді
біздер сол жерде талқылып келіспейтіндігімізді айтсақ айтып мысалы бір студенттер өзінің ы келіспейтіндігін немесе бір студенттер өздерінің пікірлерін қосып сондай бір талқылау түрінде өтетін сабақтар
көбінесе сабақтың елу пайызын сол талқылауға тақырыпты талқылауға өткізетін едік
себебі ііі ол жерде америкадағы оқу методы бойынша
студенттерді ііі сабаққа і құлшынысын аштырту сабақты оқытқанда бір деп аталады
сабаққа тартып сабақта активно болу басты назарға алынады
екіншісі екіншісі оқу материалдарында шығар
мысалы мен екі мың он жетінші жылы түстім магистратура екі мың он жетінші жылы тамызда басталды
оған дейін яғни тілдік курстар өтіп жүрдім болашақ бойынша
екі мың он жетінші жылы тамызда магистратура басталды
ең бірінші болған шок сабаққа келген де қолымызға берген кітаптары екі мың он жетінші жылы шыққан кітаптармен оқыдық
мысалы деген сабақ болды пиардағы жазу
қолымызға ең бірінші алып келген алған кітабымыз екі мың он жетінші жылы шыққан сөздігі болды
мен сонда таң қалғанмын мысалы бізде қазақстанда көптеген университеттерде сексенінші тоқсанынышы жыл немесе алпысыншы жылдағы кітаптармен әлі лекция оқып жүрсе
ол жақта бір жыл мысалы бір екі үш бір екі жылдың турасында кітап шыққан жаңа кітаптармен оқытады
жаңа ыыы методология жаңа тәсілдер үйретеді ыыы
үшіншісі ммм мұғалімдермен қарым қатынас деп ойлаймын
ммм басында бір қызық болған мұғалімдермен ііі біз енді сіз деп үлкен ретінде сөйлессе
ыыы ол жақта мұғаліммен сен деп атын атап ыыы қажет кезінде көмек сұрап жаңа коммуникацияның өзі бір басқаша болатын мұғалімдермен
көбінесе біз біздер мұғалімдерге ііі телефон соға алмаймыз тек қана ііі сұрақтарымыз болса емайл арқылы жазып жібереміз
соның соның өзі біраз маған ы культурный шок болатын басында
яғни неге мен мысалы сұрақ болсын неге звондай алмаймын деп
барлық мұғалімдер айта беретін егер сұрақ болса алдын ала маған емайлға жаз емайлға жаз деп ыыы
сондай бір үш негізгі ііі ерекшеліктер деп ойлаймын
бірақ онда одан да көп ерекшеліктер қазір еске түсіріп ойланып отырмын
айтатын болармын тағы есіме түсіватса
сен мысалы сол үш жыл оқыған уақытты сенің бойыңда пайда болған жаңа қандай да бір қасиеттер бар ма
сол жақтан алып келген
тайм медежмент шығар ы уақытты бір і нәтижелі басқару уақытты ақылды басқару
себебі ол жақта сондай дүниеге үйрендім
ііі дедлайн деген дүниелерге үйрендім
яғни сабақты жинап жинап оқымай сабақты уақытында орындап тұрсаң ыыы барлығы оңайға түседі
екінші мына дүние ы деген ы жақсы бір термин бар сөз
яғни ыыы бір қалай айтсам екен көзқарасым өзгеше деп мысалы әлемде болып жатқан нәрселерге ііі көзқарасым өзгеріп келді яғни
америкада оқыған адамдардың бір ііі беретін энергетикасы барлығы өзіңе байланысты
өзің істесең ііі яғни өз өзіңді жеңсең өз өзіңмен жұмыс жасасаң ы сенің қолыңнан барлығы келеді деген сондай бір қағида болды
және де бір сондай осыған қатысты алынбайтын қамал жоқ барлығы тәртіп дисциплина мақсат қойсаң алынбайтын қамал жоқ деген сондай бір қағидалармен қайтып келдім елге
елге оралдың жұмысқа тұрдың жалпы ы алған біліміңді толыққанды осы уақыт аралығында жүзеге асыра алдың ба
ммм толыққанды емес бірақ кейбір көптеген сәттерде алған білімімді қолданып жүрмін ыыы
бірақ алған білімімді негізі мына өзімнің бір үш төрт ай бұрын бастаған блогыма қолдана бастадым
сол жақта оқып жүргенде ыыы бір сабақ алған болатынмын ыыы деп аталады
яғни мына блогерлермен қарым қатынас қазіргі таңдағы әлеуметтік желіде
бұл сабақ бір басқаша көрінді де содан кейін барып профессордан сұрасам бұл америка бойынша ең алғашқы пәндердің бірі сол саладағы
яғни пиар саласында ең қатты керекті сәттердің бір әлеуметтік желі дұрыс пайдалану ондағы блогерлермен қарым қатынас
сабақ өте қызықты болды бірақ бір жағынан қатты қиын болды
себебі блогерлардан келетін ыыы ақпаратқа келетін жаңағы подписчиктардың санын шектеу оны аналитикаға салу
ыыы олар ы блогерлар ыыы қалай айтсам екен тиімді ме тиімсіз бе қолданған сондай үлкен үлкен дүниелермен таныстырды
бір қызық болып көрінді сол уақытта ы жүріп қазақстандағы әлеуметтік желіні қазақстандық ыыы әлеуметтік желіні зерттей бастадым
бір ойыма келген бір инсайттардың бірі бізде басында мен қатты бір ренжігендей болдым
себебі қазақ тілінде сапалы контенттердің саны өте аз болып көрінді маған
қанша іздесем де енді бір айналдырған он бес он блогер шығар қазақ тілінде
бірақ он сегіз он сегіз миллион адамға қазақ тілінде жазатын блогерлардың саны көп бол ы көп болғанын қаладым
сосын елге оралып осы оймен сол жақта қалды ыыы
қазақ тілді контентің аз екенін түсіндім
елге оралғаннан кейін і жұмыспен қатар бір бөлек ііі бос уақытым болды да бір бөлек нәрсемен айналысқым келіп жүрді
сол уақытта осы идеям қайтадан басыма оралып не жазсам екен деген ой болды енді қазақ тілді контентті дамыту үшін ммм
басыма келген ы сол уақыттардан менен жаңағы достарым таныстарым тума туыстарым звондвап болашаққа қалай түстің қалай оқыдың деп көптеп сұрап кетті де
сосын бір күні ойыма келді осындай идея
сол туралы жалпы өзім америкада оқыған тәжірибем туралы университет таңдау қалай түсу керек қалай хат жазу керек ыыы қандай сабақтар ы таңдаған жөн
ы ол жақта оқу процесі қалай деген тақырыптарды ыыы жалпы америкадағы оқу тақырыбында блог бастауға шештім
басында бір үш төрт блогтан кейін ыыы адамдардың қызығушылығын байқадым
содан кейін ол ары қарай шабыттандыра түсті
бар жаңа білген ііі пиар саласында білгенімді сол өзімнің көбінесе өзімнің блогыма арнап жатырмын
және жұмыста қолданамын бірақ ыыы бізде ы аудитория қазақстанда аудитория пиарға арналған аудитория екі болек жаңағы орыс тілінде және қазақ тілінде болып келеді
сондықтан бір кейбір кезде нюанстар болады біздер америкада оқыған дүниелер мен қазақстанда оқыған қазақстанда қолдануға келгенде ы келіспейтін сәттер көп болады
мысалы сен ы қазақ тілді блогерларды зерттедім деп жатырсың ыыы
қандай блогерларды өзің оқисың және олар сені несімен тартты
ең жақсы көретін блогерларым бар
қазақ тілді аудиторияда ең алғашқылардың бірі ол өркен кенжебек ыыы өте қызықтырып жазады танымдылық бағытта
әртүрлі тақырыптарда жазады содан кейін динара болаттың блогы қызықтырады ыыы
өзіңіз білесіз ғой динара болатты тревел ыыы саяхат ыыы өте қызықты қылып контенті өте ерекше динара болаттың басқа блогерлермен салыстырғанда
ы шыңғыс мұқан ағамды тыңдағанды жақсы көремін ііі соның блогерларын оқуға блогтарын оқығанды жақсы көремін
ол кісі енді бағыты мына ммм көшбасшылықты дамытуға адамның бойындағы бір қасиеттерді дамытуға арналған
ыыы содан кейін ыыы кәсіпкерлердің блоктарын оқып тұрамын
қуаныш шоңбай ііі мейірбек мырзаның сосын осы бір айналдырған он он екі адамға жете ме жетпей ме сондай
мысалы осы сен атап өткен ыыы блогерлер көбінесе бір тақырып аясында жазады да сонысымен құнды сияқты
ара арасында әрине қоғамдағы болып жатқан мәселелерге өз пікірін білдіреді
ммм негізгі мен ойлаймын құндылығы олардың иә сіз айтып отырған белгілі бір тақырып аясында келген
сол өзімнің позициям бойынша ол дұрыс
яғни менде де мысалы америкадағы оқу ағылшында сол тақырыптан айналшықтап жазбаймын
мен мысалы ы қоғамда болып жатырған нәрсе менің басты ұстаным сол қоғамда болып жатырған нәрселер ііі саясат дін деген тақырыптардан кішкене алшақтау
бір тонкий тақырыптар ғой бұл жерде
бұны мен қазір бұлай айтсам адамдар басқаша түсінуі мүмкін сондықтан тек қана өзімнің ұстанған бағытым жаңағы оқуға білім алуға қатысты
ы басқа ы бір тақырыпта жазатын блогерлерді жақсы көремін себебі оларды қалай айтсам екен
сол саланың былайша айтқанда мамандары немесе эксперттері болып шығады
сенің енді ііі блогыңа көшейік
ы жаңағы қай жерде оқуға қалай оқуға түсуге болады қандай бағдарламалар бар дейсің сонымен қатар менің бір байқағаным сен ағылшын тілі курсын бастадың иә
мен негізгі енді мамандығым пиарщик мен мұғалім емеспін
мына ағылшын тілін біреулерге үйрете алмаймын
ііі әр нәрсенің өз орнымен болғанын қалаймын
менің мамандығым ыыы мұғалім емес айтып кеттім
ы бірақ ыыы бір күні бір ыыы осылай интернетті қарап отырып самоучка философиясы деген тақырыпта орысша тақырыпта бір материалдар оқыған болатынмын
мысалы самоучка деген дүние қазір самоучка болған адамдар көп
біз білеміз мысалы механиктің дипломын алмай машинаны жинап машинаны шашып қайтадан жинайтын қаншама жігіттер бар бізде қазақстанда
сол сияқты айтишниктің дипломын алмай компьютерді шашып қайтадан жинап оған программа жазып кодировать ететін жігіттер қаншама жігіттер бар
яғни самоучканың бір ерекшеліктері олардың іштерінде бір ы былайша айтқанда драйф желание болады да
бір нәрсені көрсем бір нәрсені білсем былай қалай болып тұрады екен былай қалай істейді екен
олардағы басты нәрсе қорқыныш жоқ бірақ іштегі желаниелері бар тесіп тұрады ыыы жарып тұрады былай қарасаңыз
мен де сосын ойлап отырып ойладым мысалы ағылшын тілінде самоучка оқыған адамдарды менде білемін талайын
олар кино карап оқыған кітап оқып үйренген
ағылшын тілін жаңағыдай ыыы спикинг арқылы үйренген адамдар көп
ыыы мен солай бір күні қызық өзіме қызық болды да сосын болг ыыы жазғамын пост
егер мен сіздерге материалды беріп тұрсам оқуға өздерің оқып самоучка болып кетесіздер ме деп
көп адамдардан ыыы жауап алдым барлығы дайынбыз иә материал беріп тұрыңызшы
бізде байқағаны адамдар ыыы бағыт бағдар беретін ағылшын тілінің қалай дұрыс оқитынын ыыы ешқандай бір қазақ тілді материалдар өте аз екенін көрдім қазақ казнетте
ііі сол сол үшін мен сондай бір бұл курс емес жоба ретінде қарап отырмын
қазір енді жоба әлі дайындалып жатыр
ы мысалы қазір мұғалімдермен сөйлесіп жатырмын ағылшын тілінен сабақ беретін
олар ы белгілі бір ы жүйелі деңгейде материал дайындап береді студенттерге өздері видео сабақтар түсіріп
сол сабақтар арқылы студенттер ағылшын тілін ары қарай оқиды
ыыы бұл ы жаңағы белгілі бір платформа арқылы интернетте онлайн
ыыы басты ниеті ағылшын оқитын жандарға бір итермелеп оларға бір ниет а итермелеп ыыы соларды ы бір шабыттандыру яғни
жоба біраз уақытымды менің және мұғалімдердің уақытын алатын болған соң ыыы кішкене бір өзінің құны бар
бірақ өте қымбат емес
яғни нарықта қазір ағылшын тілін курсқа бару үшін айына жиырма жиырма бес отыз мың төлейтін болсаңыз астана алматыда
бұл айына ыыы кателеспесем бір он мың деп істеп отырық ең төменгі бағаны сол он мың теңге қылып қойдық
яғни бір бір айлық курсты біздер онлайн жасап береміз
студенттер өздері оқиды
сұрақтары болса сол мұғалім арқылы платформа арқылы мұғаліммен қарым қатынас жасай алады
сонда бұл заман талабына сай туындап отырған дүние болып отыр ғой
әсіресе қазіргідей карантин жағдайында біз қашықтан оқудан болсын онлайн оқудан болсын артықшылығын біліп сезініп отырмыз
бір ерекшелігі біздер бұл платформада сабақтарды жүктеп қоямыз
ыыы оқитын адамның қай уақытта уақыты болады біреуде таңертең уақыты болады біреуде кеште уақыты болады біреуде обедте уақыты болады сол өзіне ыңғайлыстырып уақытына қарап оқып ол үшін тек қана грамматика емес ыыы
ыыы қарайтын кино мульфильм тыңдайтын ііі подкастар немесе тыңдайтын әңгімелер ағылшынша полностью мынау жүйелі түрде ііі беріледі яғни
интернетте бар дүниелерді беріледі сосын ы сөздік қорларды жүктейміз
сөздік қорды дамыту үшін тіл оқудағы ең басты дүние ол сөздік қордың мол болуы
ы сондай бір жүйелі түрде ііі қарадық осы мәселеге
бұл жерде бір і саған келетін сендердің жобаларыңа келетін студенттерге деген үлкен сенімділік бар сияқты да
себебі біз енді қадағалауды үйреніп қалған адамдармыз ғой
егер біреу ыыы артымызда ы тұрмаса оқымайтын сияқты
менің айтатын дүнием көптеген ағылшын оқитын адамдарға көбі мұғалімге немесе бір курсқа сенеді
мені осы курс мықты қылтады как будто бір мұғалім мен курс миын ашып ішіне ағылшын тілін салып беретін сияқты болып көрінеді де
мен айтамын егер мықты мұғалім мен менің ы тұжырымым бойынша мықты мұғалім мен мықты курстар әрі кетсе ағылшын дамуына отыз қырық пайызы үлесін қосады
ары қарай алпыс жетпіс пайызы ол сізге қатысты
яғни сіздің і дисциплинаңызға күн сайын оқып сөздер жаттауыңыз күн сайын жаңағыдай ы неше түрлі видео қарауыңыз ыыы сөйлеу дағдысын практиковать етуіңіз
барлығы адамның өзіне байланысты
бұл жердегі басты мәселе яғни адамды өзінің өмірін қолына алуға яғни ыыы бағыттап отырмыз яғни
өзі отырып ағылшынды оқу
мысалы менде де кезінде бір студент кезде ыыы ақшам болмай қалған кездері өзім де кітапты ашып ыыы немесе ютубты ашып ағылшын тілін оқып жүрген кездерім болды жасырмаймын
ең мықты нәтиже береді екен егер адам өзі өзі өзіне сеніп өз өмірін қолына алса
мен бұны оқимын бұны ыыы бұл тілді бұл тілді үйренемін деп ыыы нақты мақсат қойса қолынан келеді міндетті түрде
ол үшін ешқандай сіздің мысалы қалтаңыздың қалыңдығы немесе көкеңіздің бір мықты жерде отырғаны сіздің иә вундеркинг немесе иә гений ештеңенің қажеті жоқ
тек қана тәртіп тек қана оқуға деген құлшыныс ниет дұрыс болса барлығы қолдан келеді
біздің і ағылшын тілінде тыңдайтын блогерлар бар ма оқитын блогерлар
кімді тыңдайсың кімді оқисың
ағылшын тілінде әлі күннің өзінде жетілдіріп жүремін
көбінесе кітап оқимын ағылшынша
кітап оқу ең мықты эффективті дүние деп ойлаймын тілдің әрі қарай жетілуіне
ііі сосын уақытым болған кезде кино қараймын
бір екі бір қызықты авторлар бар ыыы ммм
солардың подкастарын тыңдап тұрамын арасында
мысалы ы сэр кин робинсон деген автор бар
теп токстағы ыыы сөйлейді
ііі соның видеосы ең көп просмотр жинаған тик токста
білім беру бағытында қызықты қызықты ыыы дүниелер айтады өзі сол саланы зерттейтін ғалым білім беру жүйесін
сол адамның интервьюлерін сол адамның видеоларын сол адамның подкастарын тыңдап тұрамын арасында ааа
қандай кітап оқып жатырсың
қазір ііі бір кітап оқып бітіргенмін былтыр
сол кітапты екінші рет қайтадан баставатырмын
ы аты грип деп аталады ыыы авторы анжела дакворс
бұл кітаптың басты мақсаты адамдардың ыыы бұл ыыы қателеспесем психолог ғалым ііі университет пенсильванияда жұмыс жасайды сол жерде оқыған
ы сол жердегі адамдардың ы жетістікке жетуінің басты факторлары деп өзі сол тақырыпты психологиялық негізі талдайды
кітаптың басты дүниесі яғни мен жаңағы айтқандай талант ешқандай не қажет емес ыыы
жетістікке жетудің жолдары жетістікке жеткен адамдарда қалай ерекшеленеді оларда қандай қасиет оларда қандай мінез бар екенін жазады
сол кітапты қазір оқып жатырмын
одан бөлек ыыы қазақша кітаптар да оқып тұрамын арасында ыыы
кітап оқу бір күнделікті ісім болып кетті ііі
бір кітапты емес кейбірде бірнеше кітапты қатар оқығым келеді
ернар менің подкастым ой детокс деп аталады
яғни бір ақпарат ағымында өзіңнің ой сана тазалығыңды сақтап қалу
мысалы қазір ыыы коронавирус жағдайында карантин жағдайында төтенше жағдай жағдайында өмір сүріватқаннан кейін көптеген ақпараттар бар да біздің і ішкі балансымызды бұзатын ойға негіздейтін
сен өзің і ой тазалығын қалай сақтайсың
ііі өте бір қиын сұрақ екен мен үшін себебі бұл жайлы ойлап
бірақ менің ой тазалығымды сақтайтын нәрсе ол маған бағыт бағдар беретін мақсат ііі
менің ііі алға қойған мақсатым бар өзімнің ііі
осы мына жазып жатырған блогым адамдарға қатты ұнап маған белгілі бір шабыт берді
негізгі менің ақпараттан жаңағы детоксым мақсат алға қойған мақсатым
рахмет ернар біраз әңгіме айттық біраз дүниенің басын шалдық
шын мәнінде ол енді білім саласы тіл үйрену мәселесі бір отырғанда шешілетін айтылатын дүние емес
десек те бұл тақырып бойынша толыққанды пікір алғысы келетін адамдардың бәрін ернардың парақшасына жазылуға шакырамын
өте қазақ тілінде көптеген маңызды мәселелер бойынша постар бар өзімде сүйсіне қызыға оқимын
сол ернар тағы да бір айтам деген менің і тыңдармандарыма айтам деген пікірің болса мархабат
рахмет сізге айнель і біраз енді көптеген тақырыптардың басынан бір шалып өттік
менің енді бұның барлығын білемін деп айтпаймын білгенім тоғыз болғанмен білмейтінім әлі тоқсан тоғыз
әлі де өзіммен жаңағы мысалға зерттеуге әлі талай жұмыс жасаймын деп ойлаймын
подкастыңыз дами берсін
осындай ііі ерекше ерекше оқиғаларды ерекше адамның басынан өткен оқиғаларды ііі қоғамға беріп адамдарға бір і итермелеуге бір нәрсе жасап дұрыс нәрсе жасауға итермелеуге шабыттандырсын
ііі мен подкаст подкастарды жақсы көремін
себебі ммм сізге айтқан болатынмын осыған дейін мен і универ бітіргенде соңғы жобам осы подкастар тақырыбын зерттеу болды
себебі подкастар ы болашақ контент і контент саласының ііі әлеуметтік желідегі контентің болашағы
бір адамдар бұрын суреттер мықты болсын дейтін қазір енді видеолар деватыр бірақ болашақта бір екі үш жылдан кейін немесе төрт бес жылдан кейін подкастардың дәуірі келеді деп ойлаймын
сізге де көп көп рахмет осындай қызықты қызықты сұрақтар қойғаныңыз үшін айнель
құрметті достар осымен ой детокс подкастының кезекті тоғызыншы эпизоды тәмамдалды
аяғына дейін тыңдағандарыңызға мың алғыс
қазақ контентіне подкастың дамуына қосқан үлестеріңіз болсын менің ой детокс подкастымның эпизодтарымен өз таныстарыңызбен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар
сіздердің кері байланыстарыңыз мен үшін өте маңызды
аман есен келесі эпизодта кездескенше
сау болыңыздар